Oyi mina a to wese mu sekɛrɛ bɛ'a sunu bebian uwe mu a awe ara han livrera han livrera dokiman na a we fuye han dokiman na wure oyi fuye han dokiman na wure to han wara nɛ o tawɛ a woro a dɛmɛna o te to han we we boni o ɲu'uwe mɛ uwe yibɛ ta livre aranu na walima dokiman na aranu na tomu ɛnɛ he tomu he don biyɛ mɛ woro han uwe we baba ara <hesitation> han livrera pɛ oyi ju livre pɛ awe ara han tomu ma dɛmɛ o o ma tete o redaksiyon